الروز بش توجدو عندك- عندك هديك الماشينة الي طيب الروز ترمي فيها الروز تاعك توجدها هاي طيبلك وحدها الروز نحيه مل الماشينة ارميه فالبول وكول هدا ماكان حط فالطوبسي وكول